مادتي المفضلة كانت الرياضيات والانجليزي هسه الإنكليزي صاغ مفضل بعد ما تعلمتونو بعد ما اكتسبتو اللغة يعني والرياضيات كنتو صغتو احبو وقت الي كنتو افهمو يعني صغتو افهمو فهذولي اكثغ مادتين احبم الرياضيات والانجليزي كنتو اجيب درجة مليحة بيهم بلا ما ادرس